Дар Ҳиндустон як расми хеле маъруф вуҷуд дорад — тантанаи Ҳолӣ, ки онро ҷашни рангҳо меноманд. Дар ин рӯз мардум якдигарро бо рангҳои гуногун мепошанд, механданд ва шодӣ мекунанд. Ҳамчунин, дар тӯйҳои ҳиндӣ, ки хеле рангоранг ва сермаросиманд, арӯсро бо ҳунари махсус бо татуи ҳино яъне меҳндиоро медиҳанд.